Raha omaniny izy kôfa ande hiakatra tendrombohitra e mila miomagna malôha amin'ny satroko avakeo rano avakeo kapa kapa mevana, avakeo lamba mevana, avakeo miomagna koa amin'ny tenty, avakeo amy ley, amy tôrsa zany raha hiomagnana.